Ama ithang a bik ma tamen senget, da ava bik chlan ia muchuvies da chlan ia ngua drem ngut len nget. Da cha muchuves da chlan ia amorka mudu de aiut ma ut nave neve kama slamerki aitkide ut de ngiandrem da thavar na ut ia se abas mamer ia unames kama ithang avabik ma chlan gama vlam ura chama pusicha da avabik da abes ia mer nget. Ama git ma klan avik chlamen abes mamar ia una mes kama chlemen ura cha ma vlam abik da aremgi ve tha nget. Abes a mernget deva asik klan ia utes nget. Abik da guang nget. Asik ka utes nget da abes ia mer nget klan avik de se abas mamer ia una met mamar save sevet kama aiska mamer ka. Abik da guang nget da ut drem ut ma ut tha i thik ma ut ma uve met kama slamer ki ai thik chlan ut milani. Di ut de avik da abes mamer una bes mamer ia una nes nget daka chrare ma neve nga thantheng da mamer ia tha tes nget daka ut klar dia ithichei, abik da abik da arengi vetha nget. Dia iama vlemga de muchuves de ngi thorka nama git petha cha da mamer ia ngi lucha ma singal ma vesenget petha cha. Apik de mudu amar ka cha ma ka chudengem ga na nono ngian drem, chugem ga da cha mon ma cha chudem a ivetki at taimga da mon sevet kamon savet kama vlam diva ngila ithik da bik abes una mes nget ngene cha ma vabik chelemen da bes mamar ia una mes nget. Abik da bes a mar nget ura vadi cha ma ama uthak kapik ma cha diem kates kama che lemen, ka choki da abes a mar ka. Apik da guanga choki chama vethei petha cha. Apik da ma bel balka da abes a mar ka choki. Choki amar ka mudu ma choki amor kachek nacha deva snia ka tet dava kamet sama mesmes de cha bon gama rucha. Da kene ut nache da bes mamar tame thamen smut da loes mamar auna mesnget. Abik da bes a mar nget uthes nget ura chama vusicha da bes mamar auna mes ka. Apik da varemgi choki ma pren da mer a ngema gima chenechas ngethen met ka ngia drem ia ka da chenechas metka. Ama git ma chama chinem ura nget nave neva kama rigi. Kama nikthop pa bik choki da abes mamar auna mes nget abik da bes amamar nget abik da guang nget. Abik ma nget nave vet karingi choki chlan nget ka auren ura chama nechop bab bik da bes mamar auna mes nget. Ngia drem ia bik da choia mar nget ngene chama chelemen ngemo da bes a mar ia tuna mes nget. Kenget ngave ma mamar nget choki mamar ut ma utet smekama slamerki cheipik da uthes nget. Daka ava bik da bes a mar nget. Ngia drem ia asik ka uthes nget abes mamar ngia drem ia mudu aucha auchama sunaski vehemgi giapik de cha mechamen abes mamar una ma mes kama ithang avabik, da sot.